في المستقبل البعيد كان هناك رائد فضاء شاب يدعى رايد، كان يحلم منذ طفولته بالسفر عبر الفضاء، واستكشاف النجوم والكواكب. ذات ليلة بينما كان رايد يجري بعض التحليلات على شاشاته اكتشف شيئا غريبا، كان هناك نجم يتلألأ بطريقة غير عادية. شعر الرايد بالفضول وقرر ان يستكشف هزا النجم بعد ان استعد وحقق الموافقات اللازمة.